इस साल के दोष्टी में हमरा इहे पता चलल कि। हम कोई सी के कोई तोफा देवेला चाहिला तो। बहुत सोंच बिचार केला के बाद भी एगो कौवन। तोफा ही खरिद लेवेला लेकिन राउर तोफा देवे। के स्टाइल बहुत अलग बहिन छे राउर तोफा। कोई भी आद्मिन से मिलता जुलता नहीं रहला। छे तो राउर तोफा खरदे के चुने के देवे के। तरीका बहुत अच्छा हमेशा ही अच्छा रहा छे।